yachachiqniykuna mana qhechua simitaqa rimariqkuchu, paykunaqa, waq simikunata rimariqku.

kay llaqtaypiqa runakunaqa umalliqta llank'anku kay elección nisqapi, chaypi llipin chananchankunku, rimanarikunku hinaspa rinku yachaqwasikunata rinku, hinaspa chaypi qillqamunku.

Nuqaqa taytamamaykunawanqa imaymanakunamanta rimani, qilqanakunamanta, yachaqaykunamanta, llank'anakunamanta, uywakunamanta, ayllukunamanta, imaymanakunata nuqayku rimayku.

Kawsarqanku mikhuykuna tarpuymanta

llaqtaypiqa yanapaq runakuna hatun sunquyuq runakuna kallampuni